चीनी घटाये बर ते दौड़ सकत हस। जेकर वजह से चीनी तोर बॉडी म घुल जाही। ते पानी अउ खाना म फाइबर ले सकत हस। अपन नींद तै जरूर पूरा कर जो। तोके बहुत मदद करही चीनी घटाये बर।